Mah, mi penso che costrenze un figgeu à imprende quarcösa a-a memöia o no fasse solo che do danno. Into senso che o figgeu o no l'apprexià mai quello ch'o studia ò... no ghe gustià mai quello che ti ghe fæ imprende. Beseugna che ti ghe fasci imprende l'amô à imprende, ecco, questo scì. E donca imprende de poexie à memöia o no serve à ninte, pe conto mæ.